Sinukuréén sanja sirok mé téñi: ésiko barogérol butéñitéñi, ékumba, barogérol butéñitéñi, éjangilaan barogérol butéñitéñi, fubegeer barogérol butéñitéñi, éñaru barogérol butéñitéñi, éyaha barogérol butéñitéñi, éfara, barogérol butéñitéñi, gajagal barogérol butéñitéñi, ésubut may barogérol butéñitéñi, éfool barogérol butéñitéñi, émunduŋo barogérol butéñitéñi.